Zero, fôlo ambizato, rôpolo amy roanjato, telopolo amy telonjato, efapolo amy efajato, dimampôlo amy dimanjato, enimpôlo amy eninjato, fitopôlo amy fitonjato, valopôlo amby valonjato, sivifôlo amy sivanjato, zato amin'ny arivo.